﻿Kua <hesitation> tembiporurai ou bicicleta reva, ani kua takarararëva, oimeko gueru yayeanduka vaera <hesitation> opaete mbae oimeyae yande rendonde, ani yayeanduka vaera kiape jokuape jeiretako jae kampanilla, bicicletare gueruva, jokua yandepopeño ñamomii jare jare yambo patara äpore <hesitation> ipuvaera, oime martillo kacha guinoi jokua japipe, jokua yaumbiriyae, jaema opatara je jaema ipu vaera osinini vaera jokua kampanilla bicicleta gueruva